सदिया कहले जौत पेनगुइन त चरैक मुठाने बणिहे । तर जतुरा जम्मे चरै उणिएइलही पेनगुइन मने हैने उणियाए सकलही । एबे चरै कहु कि एबे कथी कहु एबे थाहे हैने । एबे एकर बारेमा सदियो कहाँले जौत हैने थाह । हेरले जौ चेरैक मुठाने बणिहे तर चरै जतुरा जम्मे उणिएसइनत एबे पेनगुइन उणियाए हैने सकलही । एबे जनावेर नहिया कहले फेरी जनावरअक मुठाने हैने चरैक बणिय मुठान तर उणियाए हैने सकसिय ।